हांव जोर सहा नंबर चिट्टा जाल्यार माका ह्या दिसा खूप महत्वाचें किद्याक मुण्चे ह्या नंबराक माझो दुसऱ्या भावाचो जन्मं येळो दिस। ह्याच दिसा तेंगे पृथ्विचेर जन्मं घेत्तलोलो आनी सांगपाचें मुण्चे सहा तार्केर आमचो आको घर खुशें भरता।